Агар дӯсти ман тасодуфӣ табақро дар хонаи мо шиканад, ман ба дӯсти худ мегӯям: “Ҳеҷ гап не, ин танҳо як табақ аст.” Ман мефаҳмам, ки ин тасодуфӣ буд ва чунин ҳолат бо ҳар кас рӯй дода метавонад. Илтимос, худро нороҳат ҳис накун. Барои ман дӯстии мо аз як табақ муҳимтар аст.